So tòr meh ãã <noise> mbẽẽ ingi mia mããn daa-lu sah mbrra. Sor mãã bira sah mkii tɔ-pie, ké ba oo isu isu pie ãmã é wee yaa pie sah m̃ yɔgara sah m̃ ep zii dɔ tɔn. Sor lõ pie ãmã, sor mãã birà ghe ló mia mããn sah yɔgara lõ pie loomeh buetẽn lõõ e’ lagea, tór ãmã yaara meh táloo abã lõ sor sah m̃lu yɔrɔ nee sah le ké mbẽẽ kià dõõ ló.